sima, nala docka saama, ignaméy iwurma yuna alassim agnode. i- i-ignoju, iwar; sérayi. sérayi imatima-imatima. Ikan na ala dockutune fu saama; fu yanghime sun-sun, fu kusuné. Docka fu néyine wama. Aringi sérame dan iribi iwunguma sun-sun janghime aktuma sa docka fu saama kusuna yi i sun-sun, iribe iwar iwurma, iwunguma. Fu thinganoone siyoma isame maakoni dockma. Ghuna fu fé iwitini mbéghine wama ifu bhodni yonkuni wu sangi nduma-nduma. Iyanghime, sa dicfo timpuma nlacka dhubune batta ruu maakamoni, ndééne mu teckine

Siyoma, wu nduma nila dockani-i-iwi gnoju iwar di ignaméy yuna ifu bhume, yanghime-a-a-aktuma sa docké wu sangema di iwar-i- iwurma, ignétima. ignétima yo, iwur yo i yanghime. Mbangh wun na alassa deye lhojati-lhojati-lhojati lhojati docka, kude fu saama. Mbangh idé yune fu thinganoone wuni ilassa maakoni; dicfo yicki han batta nru maakamoni. Bao nira maakamoni, mu loome-docké- loome dogune. foo ruu maakanani; ndari niiroone mbina imaakanani-imaakanani sangi kuudena. Mbélé ikandan ifé. Siyoma i yanghime ignoju dé, iwar sun-sun, sune-sune maala i yanghime ki; sune-sune. Ignama nthické ithiighi-ithiighi, sune-sune nala i yangh. A yanghime sunsune, a lhojati, assu janghime sunsune a lhojati. Yanghime-in-ignaméy kur arotu, ala lhojati mbéla ala lhojati-ala lhojati. Fu thinganooma ilassa maakoni kuude saama. I dicfo ruu maakanani, ruu kuude saama. Ni mbélé nrondan nroyma-we-we nfé, nruu locka mankamoni, ka kuude. ducma fune ntagnala fun dan yanghime, ntagne mmatima. Yune fun dan yanghime aktuma. Ndéji né agnode-an-tangne-digama; ni itangne barima ifénan. Nan na ala deye itangne june-la-bhode. Fu yanghime fu mbode. Na yanghime abode, assu rémini, sucka janghime ndéema, abode. Yun na fune dan bantibilé, assa deye ignaméy iwurma jongu, bortu. Nan na afu néyine, nan na bottu, faala guume fu doodoma. Ntinlérma fun dan-i- boto-boté. Ibota-ibota ka ngnéti, yuna ala-i-fu-fu-mhukunume aktuma. Nan na ala deye kuude fu saama dhocka pot-pot. Pot-pot ghune ala kuude-nu-u jongu nniima. Wama ala fu nini. Ni ghune nrumu dorongh, nan na fune dan la boode-fu- guume fu doodoma fala bimbir. Ntinlérma dongh, fu sangui béena ngoa yingati. Mu bééne fu saama, mucka bhuughune fu doodoma, mu nocwa, ngwa fé séne. Kkilinkoghma fun-n an bhungh. Bhungh mala-fu-ni gnan ma nféni tangne digama gnan ma nguruni. Ghuna ala soonghe-ala soonghe-ala soonghe fo fu tééma la kissé di fu kurma-di-fu. Nan na ala néyine, difu doodoma fa akan dan la guume nan.